Tende ap cocok dikande silong bobo pertama to appeselena rutan, rutan sola bete nasusola bete tunu, bete goreng yatumai marsali ke anu to apa bole bete goreng tedengi apa linana tu kulkasna kalena. cicirena kedo to <hesitation> iya te bakar na risoso karena mangrasa rasa khasna tu bete tunu <hesitation> kemudian pole samanna ko kalai biasa mu pole awana apa utan, utan karean tan keloro apa pasogo na cocok liu di di nasu nasu baladoi pe ngilu kiandei tan keloroki ka jammi tu bisa mandi apa dinasu maladeki mangilu witutuni stiu